Pues vili jaku ku inmersundo jaaka'ando porque va'a ja ka'ando verdad va'a ja ka'ando ndiaa ja ku nxiixe porque io veeteendo tee jaku veeteendo pues tnaando pues el obra mal mal le va ka'a taja va'a jaakuundo correcto en la vida.